To, na eing a dutta aa yunwang hamma nana fanana ja a dami lillelenyi aa uwang thamala ko nana zabidima nii nuwagi gurumkwahaka nyi yilagah, ko na na za bidima ni nuwagi shi, mwamdirta yuwa nyinageh nyina na ziki ta haa yuwan nyomanyine na kwaba nyoma, a dami ana duwoh eing ammoh na yikkinnah na ikkinna, na yikkinna a dami numemamna naa emere ne jemere pishe-pisha dalaun hagin mwandirta yinaga ara jeri pishe-pishe da ani yala ni shura ani shurda ani jaa, anijaah, ani yala amma ani nyuwa kii ha yakale nii zwabbi banye kaa ja na amna kaa ja aa amna nyina kani dawum nyi milelamo hani yurin hamalna ani daumilelamunye nama abi dah nam du ya nyuma ha baa yimne na eing mii ja mu foangner han thama wanii, nyina daki dau millelamunye ani yurin ein hamalna. shi halau hani zidde hagi nam zikki sheaw halau na bii na nam jaahga sheaw amna, jem kabra kan lagga nyina naki durtta sheaw na thamanah a halauwe kii hanyi wii bine sheaw haggina mwam mille mir na zir kamyiga kii shim halau na sheaw yambo niggi mir buh nyina nii jaah ya eing a shingire daure gire a zikire nijaah na a jarana. nam zikineh aneah yuwan ooha baa ziramu aahuwa baa ziramu fo ang bwabura uwa baa ziramu numfarmuwa baa ziramu bama jeingei woh ama zamu bama shunnea yakale ama gana sheing ganamu aa eing ana yiu zamani wa waji webineh baa yal eing wa bea kuwunyirdi na yiu da per per bineh a dami ma shunne yakale ama duwah ma jaah a miijadda a mii bwana eing hammaeing mu yir mii harna maziki naa jaah nan yiu thamah eing mwam mile lama mii ziki nii jaah thamma nang mwom mile lamuda mo nuwa thamka <hesitation> shayalaudi ma midwa mii zike namii bikke babolida lii han hamalnida mo mo nuwa thamka kayinida nyina mii zira foeang bwaburaa mii zirdi bii za bam kuwa mii zirdi bii zii bu kuwum engine woh kuwumdi mii ziramuwa mii bikire ba bola mii bikki babolidi mii zikke gullimha mii ziki gullim hidi mii zamu bamab shunne yakaliaa a mii zikke da nyina thama eing baa bah baboldi nam du babola hani yun thamal nah a mii shikaldu mii shummeh kii bikki de a mii dwa babola na damana nyuwadi mii dwa thamkakaye danama nyuwa dii nam nu thamkakaye yii wa zii baa kwab a nyudi dam bea gaddi naa kurwoh Bii nyi benni nyuwa babola mii dwa milelamo kumele lamoh a hargina ma nu millelamo ein thamala eing debidi miguna yii damana za bidi hani zikki bina nyu mamna na ein mu jaa mu foangner an thama nyina hani dawum nye ma nyuri mam nam karnyine ani yun hamma a shi halauda mii za mii zikemu kutu foang bwaburaa ma zikine mii yakinnada mii za mii zikire shilkaki ein a shau eing kwala aing jem a wundi na ar a shau kuli kili eah mii daha mii nagina mii urwudi a zu ba shau shilkaka mii naginnum gullumi di ii zikke ooha mab kuwa mii nagindira mii ara ni ja amnia maja shilkiyaka ooha a za zi shi halauda mii zikke ooha mii zikke numfarma mii shunne akale, a mii shunne yakale da ma zikkinnah jaa na eing ana a shau shilkaki nyina ba ar buh miijana a shau shilkaki ba ar bu alale eaner mi ja na amnah ma nun thamah. Kutu eing ma jar ye eing a shau shil kaka ayii, yii kose amni na ma nun thamma nyina ma dakma zikir naa mii na gindira mii jarana. Ar na eing han thama mu yir ma zikkino mii naginana mii uh na eing an thaman, da shwawamo a kussemeh. yii shwababamoh debidi mii muwo yake hani thunbu nii zah yake sheaw baa jum mah jah shibtha thie han hamathmah shibthi damana ma duwodi mah dung jeinghei mii dueng jeighei dea mii shunne ganamu eng da mii dueng jeinghei dea mii nuwa thamha ka shibtha tamoh amma meah shuwab shibthie hallau mii dau yuwoh yii kam lii mah mii baa nye na da shauda da na eing yuwa da shibtha thamoh dah jim jim mii figa nidi hayea ya eing a dami a mii jara shibthina yah sue dii naa nazim somake yathadi naa na zim somaka mii due gadi lem nam beaki bahbola hagi nam due nea eing mii nagina amii janigah nyina dami ana dau zikirwebi maa yii da mii zii daa ya eingda zikka hanwumeki nidi nam dwa bii nagin eing wudo bii mii jaah bii nagin eing wudi bii nii jaah mii nyimdi nam za nam nun thamah to nyina dami ar ma zikir naa ha ena ma jaranaah eing thamanah a bwan kasudu a mii wung mii zii kasurudi a mii zii mii swa da mii zii nyina mii maah newurdi a mii ja nyina mii mahh nyina meah wamnidda a miiswa ma na eing han hamma mii zira mu sheau a mii swaan thamamii zirwu shew de a nam yue enig be nam gamni zwabba eing be nam gamni zwaba a mii niggi zwabba da yii jaddi bii naha bii nii zwala wani nana bii hawa nyina mewure a zii a meah nyina meawuwoh na zwala nana naen mii swah a nyina meawura mii zirwu na nyina dami ama zir yire nii zii nyina meawurdi nazi kii bii swa naa eing han hamana a ziramu sheaw ba bii jama sheai yii wunwudi na zwala yii wunwudi na zwala hagin yire yi thuwa bii wung bii zii a nyina me wurdi a bii zii bina zue na hayi yaeng ba bar shibkwahatinigah em em <hesitation> ma zikiyu yueng a shau shilkaka shibtha mii zirwu sheau dii bah mii shunne a dami yibbi jadi bii nuwan thamanah nyina enbe na thahta shilkaka en bii yir ziki na thamana nii thamaa hani zirwu mwamka milleh nyina nii thamaa hani dau ana yib milelaboah hani harginah millhani yurin hamalna yire yi hagina ja shib than tin thamatigana mii dwang dibidi milelamo hani sue nii swala mille hagina hargiga kikim hagi nam fii naeng han thamah mii jahniga ein debi di mii hada silmeh ein debidi mii ha shibtheh shiteh mah hagin naein mii fa mii banyini geh mii duedu zwegeh ar ze bii beneh mue yir mu thur a ana mah zikirgi nathamaganah nyina na eing na zikita ein debedi a yuwa nyinedi nana ja nana ja nana jana a dami nii yii takudi nana suah